مزايا الشهرة انو انت يكون عندك تأثير أكثغ من غيغك واعتقد هذا الشي الوحيد اي وتجيك منا فلوس والعيوب ما شاء الله كثيييغ بس الله يعلما وافجعا انو ما يكون عندك خصوصية ولا يكون عندك حياة خاصة والناس تسود وچا بحياتك وما تطيق تعمل كشي بهذا الخصوص لا ويفرضون رأيم هم